My favorite animal is dog I like it because of their understanding they are domestic animal yeah man dog can understand you like you buy a baby dog ley way you raise it you know it become a <hesitation> you know your animal as a friend so I like dog.